Par naꞌ este gak onestidad par lëꞌkama pues ineꞌma guꞌn c̲h̲uꞌnnma sentir o guꞌn kon todo onestidad pues chenma, y lëꞌkama ideꞌd valor par lëꞌma.